Mboju do naftira be noppi maji ngam larugo be nanugo to dabbaji fere do wara torra dum. Noppi mai do nafa dum masin hedi laabi duddum ngam hisna dum dow dabbaji fere je yidi torra dum.